Kevada kó kondayi kó kué nó kela kandió nó koo ja ¡ajam! Yukun lá arroz lá kii kuá, kí ña kudí ¡ hu j! <hesitation> Ini koo jan ken ndía yendó, ati'ó koo especial ajan ndojan oko tiño la koo kuandó.